Ман ошхонаи итолиёвиро бештар интихоб мекардам. Таомҳои он, мисли питса ва макарон, хеле болаззат ва маъмуланд. Онҳо сабуктар ва ба завқи ман мувофиқтаранд. Ба ғайр аз ин, маззаҳои классикии он ҳаргиз дилгиркунанда намешаванд.